Yo dai kiya auwal ma kiya gəte kiya kii kiya gakənnə kiya həgai kiya hingi kiya arakə kiya tulorə kiya waskə kiya həli garə kiya akanə kiya kanəyu gəte kiya akanəyu kii yo damma nalngə yamungə wute nakəle nayi sagandurima nayi saganduri nga wute daji imanə nuu.